Liban ndreky zen̈y tamy arivo tsôtan-jato tany ho any zen̈y izy namoro kômpa kômpania raiky any ainilonday zeny tao Aindia ôriontaly zen̈y. De tamin'izay zen̈y izy nan̈ano empira nikasikasiky kômersy fô.